Taka in diferencia in ina jin in vilú ku ko in nilú a kivikoy ve'é ka ka iyó ve'é te ina chi yata ve'é ni ka iyó, pero ka jitoga ka jitoga ina ñayivi chi ka ka ka ji'íña hora ka kentakoy ñayivi oó kiti suan te vilu chi ve'éni kasukuó keé ko ja ina ñaa in yuka ni kó tu xeen nu sa'á vilu.